Nkyɛ mebɛpɛ dɛ menya tum a mubotum medze asesa wimu nsakrae kyɛn dɛ menya ahoͻdzen kɛse paa. Osiandɛ, sɛ mowͻ tum a motum medze asesa wimu nsakrae a, sɛ awͻwber ba a, motum masesa no, ehum tu a motum masesa no. Na wimu ayɛ dɛ mbrɛ ͻbͻboa m'apͻwmudzen kyɛn dɛ menya ahoͻdzen a sɛ bi a, awͻw dze me a anaa wimu sesa a na mamoa. Ntsi mepɛ dɛ minya tum a medze bɛsesa wimu nsakrae.